Egu henanadai iha toina eme heni gauna beh, lau egu roaroai daidia daidia ini taunmanima naitadiamu, daka gau nau- na imodaidiamu, idia ediai. Ina horai beh, lau laloguai na taunimanima momo herea edaemu. Eina tamona, laloguai eme dae gauna na, lau lalagu ta. Ina enohomu naitaiamu, <hesitation> da, asi dibau edebamona ia baina gwauraia badina iana basina hegeregeream ina h- hanua taunmanimana ta enai. Hahine evana tauta enai. Iana, sibona ehenarimu sibona, mai goadana hahinena kwalimu hahinena unu bana baina gwauraia. <hesitation> nega momo naitaiamu neganai natugu keken kekendia, o varavaragu, taihugu natudia kekendia naha maorodiamu. Una lalamui oitaiamu, una, hahine, ia na, hegeregeream idia ediai bamona. Idia ia enai bae roakau ia enai, nega momo naha maorodiam muina ia oi- baitaia neganai, mui ouram unubamona banoho vaira dinadiai neganai, Badina lau sibogu eguai naeroam neganai, lau beda, natugu deme vara, da, ekara asi dalagu, ma baina, ia baina etoetoa evana daka. Dainai natugu, taihugu natudia kekendia, memerodia naha- memerodia danu naha maorodiam. Iana hahine toh h- memerodia na nega momo naha maorodiam, basikuli namonamo gaukara, namodia badavari bagaukara namonamo, sibomui em- bahenari. Emui, namo na sibomui seh, banamo laia varavaramui seh bae namo laidia. Headava basio gava laidia, daka ban una hahine naitaiamu neganai, na hahine na, na motu, nega momo agwaum iana herea. Asi, basinaha hegeregereamu ina lau egu lalohadaiai nagwauraiamu. Hahine ta evana tau ta ida basina hegeregerea dibam ina hanuai. Na, emai bese lalonai na nega momo ini maragidia, keken memero na naha maorodiam ia bai itaia, Idia bema euramu, mauri namodia bae n- mauri laidia vaira dinadiai neganai ia bamona baiela. O negaidia beh sibogu eguai naheitalaidiam an. Naha maorodiam umi, lau oitagum lau dan mai aonegagu toh asi, kamonai habou, hereva asina kamonaimu dainai lau heina da rumai nanohomu. Nala bona sikuli badadia dan nakara toh nalou nama ina hereva, asina kamonaim kamonai habou, tata kava tata kava, loa kava loa kava, nohobou asi anidia daidiai lau heina da rumai nanohomu. Hereva nama kamonai neganai lau danun lakiai sibogu nama heitalai umui emuiai umui lau boma itag boma gau aidan auram lalamai bamona bainela tohd, laube asi naram umui lau bamogu baoma dainai, lalada ta enai naheitalaiam. <hesitation> ina ta beh lau, taihugu merona ta. Ia danu esikuli namonamo toh, ia ena kara. Taunmanima badadia taunmanima maragidia iena uru, iahu- taunmanima iahudia, eregabe, iboudiai na eha gerediamu. Ia ena hanai iboudiai, tauma burukana evana, hahine buruka, o maragina even, ina karukaruna ta, varan evana hari bema vara danu bema gini bema, doh bema hageremu. Bema rosimu, bema haraumu. Bema hanamomu gabeai bema raka. Una ia ena hevaravara naitaiam neganai lau, natugu dan naha maorodiamu. Unu baheto. Onoho omaim neganai unu baheto. Varavaramui na hanaianai baha geredia. Mai emui asi emui toh baha geredia. An unana mauri namona dainai. Oi asidibam oi tauma ta oha namoamu, ia, belaom ruma iasema, ena ruma taudia beha maorodiam ina taunmanima na, hahenamo dikadika. Eibe hegunalai namodia bokaram unubamona, mauridia bokaram neganai. Ne- na nalaloamu taunmanima momo herea. Ta beh lau tubugu tauna ia madi demase. Ena hanua lohiana ta, late gimagima. Madi demase. Ia, hari nagwaum hanua lohiana ta. Ia ena dagi dainai una hemataurai na taunmanima ese eheniamu. Ia ena hora oredia naeroa neganai, tubugu tauna madi name laloa, ina egu, nohobou sisinai. Badina ia dan ma, egu noho mauridia lalodiai, iana natugu ediai dan nahereva laiamu. Naitaiam- naitaia badabadam, tauna ta dainai. Natugu ediai na iana asi nalaloa boiomu hanainai ia sivaraina na nakaram. Bona ini taunmanima rua, hereva gunanai name gwauraidia, hanaianai, na gwauraidiamu.